Menurut ngoji ngone nyawa <hesitation> bisa wa capai nanga kebahagiaan, yang penting ma fungsi nege harus wo sabar, <hesitation> je <hesitation> harus wa dadi manusia yang bisa untuk nanga nanga ke nanga balus ika, nanga keluarga, harus wo saling membantu jika manuka jo susah ngone bisa wa wo ja bantu <hesitation> nanga tujuan wo hidup kan sokmanege, terutama nanga agama ika juga <noise> <hesitation> jou mane o na ciptakan harus sal <hesitation> wo harus wo bahagia, o kia harus bisa wo ja bantu nyawa apalagi wo ua ne kan wo hidup berkeluarga, wo tetangga, atau bermasyarakat, menurut ngoji <hesitation> menurut ngoji nako aji balusu jo bahagia ngori juga lo to bahagia, sokmanege dika.